Doodòò Kor kpaa loo kēn mda sua doo mlu nee maa epba bua akpo sor. <noise> I ep doodoo iluelue lu nam a wɛɛ waadɛɛ pya uegbo ba edap a korne kēn aabēē aguadoo a naa wɛɛ tɔ̃ɔ̃bu adɛɛ a doo kor pya nee naa wɛɛ ye dap āə̄ la gbo naa paratɛɛ naa wɛɛ ye dap āā i loo kor nu a kiiloo lueh lueh nua a nua i korme a sua nu bèè su a gan su nama ip a su ip mme bu again sa su mme loo pya ye nunii a lap ip mme bu bɛɛ sa o kor mɛ bɛɛ yɛ apu sor a mme loo pya yenwii a lɛɛ fii ten sa wane sa ba taah nu a le bu then nwini nwini nwini lu nu so ali bēe a norken wee tɔɔ̃dum doo kẽn abaloo pyanwii doo a taba ye nwii kademe sa bee nee doo neye mii mugor sua ken a gbagbara miimugor doo sa taah ba sa doo ne ye abue bani a nee dɛ a <noise> bue bani gban loo ye a, <hesitation> kpa le loo. Eegbangara, Kina kina sa a dɛ a bue bani ale siga sor a sor nee loo a buē bani saasu tóbóh dóódóó Kor emayiloo pya dorna doma lu Kamu a sua nu nɔɔ gbo yebe yee pya ani naasi lu pya kpoa gbo doo doo Sar ani bee le tɔ̄ aniè tɔ̄ ibee ɛre Kɛ baaka gbo a bẽẽ ilekpaa gbo nu kanu a sua loo ya te ɛrɛ loo kɔ̃ue sanee sa da sigagbo loo sor nɔɔue ama baa yeleera ne fam ɛrɛ ba kẽn ɛrɛba ken O kpoa dòò nua su doo lo gbi a kpoa kor a sua nu biaba alo yefe ɛrɛ Lo gbo a kpoa Kor a zeega akèn biabaloo yerfe ɛrɛ <hesitation> naa hunu ye sua nna a lo wɛɛ doo kor a sua nu a lo wɛɛ doo kor a a waadɛɛ loo kor a zeega nage lo a nu kor kpoa ye gbee pya saane lu a tera wayii loo sian loo dorna kano kèn mda sua doo even pēē sua nage nu pẽē siga pēē a torna pkpaa aw ɛrɛ sor a bee twre sor yaa kii tokpa lo oyi kpo obarra na wɛɛ kii naa obiaso. Siga sor luo iaba sor oyiitɔ a teera a pi loo ɛrɛ dɛzia abee ale ba o neye bu yebe ee ama mda sua Kormɛ gbo suamu ee pya ado kanu ee ale ani naasi ama then pya wɛ̃ɛ̃ Kii ue gbo ba sua Kor me ado Kanu yere pya lo ka a na waa a āā ēē taw pya lo ka anator adɛɛ bu a ɗɛɛ then ɛrɛ sèga loa a nue nage èèh ɗòòdòò ba bee Kerɛ a leebee amɛ ibere ani naa si ama mu anu a nue ii āāde <noise> sua Keameah doo except pya bee tonloo a nue kpaaloo ken mda sua koor gbo ne nwini mɛ alu Kanu a sua nu ẽẽh ani naasi ama.